Ireto avy ny fitaovana fototra hita amin'ny bisikleta: misy ny guidon, ny pédale, ny kodiarana anankiroa, ny chaîne, ny fomba fiasan'izy ireo miaraka: ny chaîne mifandray amin'ny pédale ka raha vao mivoy an'le bisikleta amin'iny pédale iny zany ny tongotra de miodina ilay chaîne ka miodina ilay kodiarana ao aoriana.